Olana fandrahoana sakafo amin'ny toerana ahitana hamandona be zao an akeo an resaka fampiretana afo tsy matafirehitra afo zany sy anao an, sady legna kitaina, legna saribao an, de mety sarotsarotra, de akeo koa resaka fitehirizana hanina mety sarotsarotra hitehirizana satria izy mandomando foana de, mety sarotrarotra hitrehirizan-kanina.